ⵏⴰⴽⵓ ⴽⵓⴷ ⴷⵉⴽⵀⵙⵀⴰⴷⴰⵔ ⵀⵉ ⵜⴻⵍⵉⴼoⵏ ⴱⴰⵙ ⵀⵉ ⵙⴰⵡⴰ ⵍⴻ ⵍⴳⵎⵉⵢⴰ ⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴽⵏⴰ ⴽⵓⴷ ⵡⴰⵔⵉ ⴽⵏⴻⵢ ⵉⵜ'ⵙ ⵎⵉⵙⴽⵉⵍⴰⵙⵉⵢⴰⵏ ⵀⴰⴷⴰⵏ ⵏⴰⵡⵉⵢⴰⴷⴷⵉⵢⴰⵏ ⵀⴰⴷⴰⵏ. ⵎⴻⵔⴰ ⵡⵉⵢⴰⴽⵙⴻⵉⴷⴰⴽ ⵡⴰ ⴰⵜⵔⴻⴽⴰⵏ ⵏⴰ ⵜⴻⵍⵉⴼoⵏ.